“Niasa mafy ianao tato ho ato a! Aiza ve koa na efa mody alina aza de mbola tsy hita koa ny faran'ny herinandro, mba teneno ihany ny lehibe anareo sao mba tsy mety kosa izao. Raha sanatria anie ka marary amin'izao de tsy afaka mandeha miasa indray ianao e!"